Nta nvine sen bhanoo abe tete ba inai ngana nyeng bhasi rothum o kwenkwe sa bha ayeng bhano eyin gwaara bhahab ma ajiang bhareb keen kwen ane bharehor ayen avoi o sa avinene aya roso asi rothum fofone abo gwe ogba ova bhikpenga fi sa ovinene sa dro te ara yaa roso bhoro bhasi rothum ora bhvoven fa nvine nyeng gwe oji kpam ora bhoven fa arabha ro ora bhoven a bhanoo ikpo ma oja kpam bhahumo bhoven fa bhahumo bha thii basan